Hami yeccama himbeeji jei woni haa saare amin egaa saro'en baaba'am saaro'en daada am. Warugo dow hoore am warugo dow hoore bikkon am. Baaba am don mari saaro en maako dido baba makko bedon nodda mo malam umaru ndem daada makko Adama.